<noise> jadi kalo kaun kau nak kenti- kenti awak tu, ado sikok namonye namenye kak rendi, ye tu kak rendi tu dua ribu satu sekarang umornye due poloh tige taon. Dah tu yang kedue tu leo, ye tu due ribu due kini nye umornyo due poloh due taon. Dah tu sikoknye namenye lingga, lingga itu due ribu tige jadi umornye tu due poloh satu. Nah dah tu banyak la yang di asrama tu masih ado taon sembilan poloh lapan cak kak dika tu se namo aku tu namonyo kak dika kak rusman itu taon sembilan sembilan umornyo <noise> berapo sembilan sembilan tu dak tau lah. Dah tu yang duo ribu tu sekarang la duo poloh empat taon. Dem tu yang kawan aku yang galak maen belear tu yang raja tu duo ribu tujuh, duo ribu tujuh tu yo sekarang umornyo masih tujuh belas taon lah dengan aril tu duo ribu lapan, jadi enam belas taon aril tu. Dem tu banyak lagi ya yang wawan itu die itu duo ribu enam samo cak aku ye tu duo ribu enam jadi samo be umornyo lapan belas. Dem tu kak debi e tu, itu sepupu aku jugo e tu, dio laher taon sembilan poloh sembilan, sembilan poloh sembilan tu pa paleng umurnyo sekarang duo limoan caknyo. Dah tu sikok lagi kawan aku namonyo habib, habib itu dio tu laher taon due ribu due ribu empat due ribu empat, paleng umornyo kini due poloan lah. Dah tu sikok lagi namenye itu jimi, nah ej kak jimi tu kawan aku dari doson e tu, dio tu laher tao due ribu duo ribu satu caknyo apo duo ribu duo, umornyo kini la <noise> due poloh due taon ape due poloh tige taon deh antara tu la kawan- kawan aku. Dolo pas aku kenal samo kak rendi, leo, lingga itu pas aku di asrama pas kami tu betemu di asrama aku kenalan dengan nye dengan leo dengan kak rendi tu dengan lingga tu. Nah tros kami tu galak nian ngopi di basa basi uad kak kadang tu galak maen ml kami tu ngepush, dah tu galak jugek kami tu nongkrong di pocok asrama pocok dag asrama tu, nah dah tu kadang jugek maen biliar e kami tu, nah dengan awak kenti yang awak sikok yang kak tadi kak dengan aril, raja, wawan kak kami tu galak nian maen biliar tu <noise> maen biliar kan, kadang maen di xt, amora, maen di planet, jb, tros di rama biliar, jadi kami tu biliar tros dengan kawan ku kadang ps jugok kami tu, nah maen ps tu kadang kami tu maen tige jam empat jam sampai pagi jam itu, jadi dak tido tido kami tu di ntak raban tu maen ps tros maen ps, biliar, nongkrong kami tu kadang dengan reban nye tu dengan ar aril tu, dah tu dengan sikok lagi dengan raban ego dengan riki tu kami tu galak nongkrong jugek di <noise> c due blas yang parak platinum tu de tu, jadi banyak nian disitu banyak kenalan situ ado kawannye ada kawanku de tu, banyak lah intinye.